Të kujdesesh për një kopsh kërkon vëmendje ndaj dritës diellore e pozicionit të bimëve. Sigurohu që bimët të jendë të mbjella ndë zona me ekspozitë të duhur ndaj diellit. Kontrollo shpissu pranindë e dëmtuesve e sëmundjeve e trajto bimët me mjete natyrale o pesticide kur është e nevojshme. Së fundi, mbledh lule të vyshkura e gjethe të vdekura për të mbajtur kopshtin të rregullt e të shëndetshëm.